छननी का उद्देश्य छननी कई जगह काम में लेते है। जसा पानी छानबा के लिए छननी चाय चंबा छानबा के लिए छननी कसा भी प्रकार का कूटा कचरा छानबा के लिए छननी काम में लेवे। ये छननी अलग अलग जगह काम में लिया जाता है।। एमे पानी की छलनी में दो तरह के कपड़े होते है।। इसमें जाली हो होती हे जिससे कचरा ऊपर छन जाता हे और पानी शुद्ध छन जाता है।।